﻿Gha ndaka p'a c`imu dai mun varau mun layi gwamana gha var ba ghi ndaka fala muzi tan nigeri be`e ghi gha layi ndakakhi ni wuti dai, mun ndaka urushalima, jerusalem be`e, ghingin mun d'a naha yan buniya di thawaka di yan juuwayi i, tunda cadı Ithawaka gma ghi ndirna dighanza to ghi caya we`e mun da sinau a'a ghi annabi isah ko a miyiti a Ithita, ko ghi a Ithiti abiti kwata, koga ghi a tsigyiti khin subu tavusi ko gma ghi dai a u`mi wuyan wini yan khidana, mun na naha ca yuusin mun gwa mun al mun rawiyau mum naha munkuza p`iyain mun gwa mun sinau a'a to yani bu hi dayi eaba we`e ni wuti be`e, ni ra`a gma <noise> gha ndaka p'au ghi layiya, mun ndaka kaman amerika we`e, ghingin ghi d'awa bahyi, yayu, gma ghi ca ya mun gwan mun da naha ghi ya d'il mun sina hma ithm gwan yuusin gma khin subana ithn <noise> gwan miba ya u'mawa ko mun gwan munga p'a tahi vinahyi mun sina yan u'makai to mun gwan gha ndaka p'a we're ghi layau gmako mkhiji we're ko mun ndaka china alin dai muna kuza vinasinu amma ghi laya da mum ndaka mun da naha gu ca yuuwayi'i tunda hi, Ithin gwan hi suban ba <noise> hi da subu. ﻿Va makerawina subu kira Wuyanwina ko subu kufa wiyanwing to tunda hi subu kufakai <noise> mada naha miba ya kufawa gma ya gha wal zikakkauwina mada naha kawakwu baya p'a wuyanwini di zikakkauwina koga ya p'a wiyani ghi danza gma kwaku baya cina har wulthisin gwan ya sina cicina yaba muca`u, <noise> gha ndaka p'a we de kam gha ndaka p`a c`imi we`e <noise> ba ghi p'i jani we'e, <noise> sai mun p'a mun ba cadi yuuwswini'i, to ti fudi gma mun ndaka Ingila, mun da naha lthin gwan miba ya u`mawa kwakwu ba thin suba kwakwu yuusin ko mun gyibuta u'ms kwakwu yuusin ko munmun ga gyibsuta ko khin tan ca muzi mun naha miba ya u'ma yan ya kuza p'ijstin gma khin yan ya cina ithin gwan, ghingin mun gwan mun p'a sinakai, ko kwrara gha pi, mun gaba u`ma Ithin gwan yan ya u`ma ca di'i ghi lays we da ghi ndaka p`a c`imi kam, to di yuuwawini subu ghi kikiniyi`i da wuti dai ko raa ghi dahyisin ba ghi p`i c`imi dai, ammagna <noise> ndaka p'a c'imi din ghi laya ndakakai dahyisin, gma ba rome mun da naha ithìn gwan kwakwu ba ca yuuwayiya yuusin ca kwakwa a'a <noise> chakhin zukumana ca khìn Shìn dìina mun p'a gwan min sina gu ko raa ko khiji gu ca di'i mum sin naha gwan in ghi ya u'mau, <noise> mun sina gma lthin suban kwakwu ithin gwan baya vara kwakwu baya. U'ma ca yuusina gha ndaka p`a we kam ghi layau ghan were ca yuuwawini kam ca bakwi gma dai ghi ghu sapaji layakhi dai mun ba mum da naha be`e, <noise> ammaw kaman <noise> ca yuuwanini ghi ca balwi we`e wuna wa bawi wan gwan sinakhi tu ndaka ga u`ma bakwi ghan we`e gha ndaka p`a c`imi dai baghi p'i ghi layi kam ghi laya subu ghi kiniyi'i mun ba ko wuti ghi dahyisin magu mun da nahau <noise> ghan we'e, <noise> ghi laya we`e. <noise>